Ɓuri moƴƴude ko huccande wallude renndo, wallude yimɓe. Sa walli yimɓe, ɓe mbeltiima tan, maa yiyi maa welto, aduna ma wela. Ko noon sa huccii tan aan tan hoore ma mbelamma ma, a weltotaako, kadi a fooftataa. Ko noon sa walli yimɓe, so ɓeen mbeltiima tan maa aduna ma wel, maa welto.